Adha laf dunga laf sunne makaishia united state yedeni laftun adha kabdii adha bultuma mal adha getine wot chachani wari fudeni sagale ishia dabeti hintabeti wolgodomeni wolans dateni won guda midasenii ak adhaf amal ishia.